<noise> Ny toetr' <noise> andro an'Etopia koa da mafana lalandava mandavatao; tsy da misy fahavaratsy lôtsy gn'any fa da hafanà gn tena mipaiky.